Okee, ẹgẹẹ nun tine koo echi oma kun koo we a afulei nge tino le duwọ echi ne mum maa. E mum ẹchofu chẹhọ k’ipọ yei m ipọya ọmaa nalọ ke baanu yọọ, ẹgẹ nun ge tutu kọọ echi ọma kun maa nge gboo tutu kum ihai naa nun le ihai ei tihai kum maa ngboo tutu kọ ha ọma becau ihigbọdin ka ntine k’ẹchi ọmaa anu w’ẹchi ogweye kum ma ọdin k’ẹchi ọma ge yọi yọn nẹẹ ẹchiọma kum ige yẹi yọn, oda nun ge tino ya echiọmaa, ẹchi ọmaa nge tutu lọọ nẹnẹnẹnẹhi nge tino l’uwe ẹyẹyẹyẹyẹyẹi nge tino l’ukake ẹyẹyẹyẹi nkaa ge tino h’achẹ igwu gaa baajẹ chẹ kalọ gweeye tọha, achẹ nun ge higwu a aoklobiam aẹno kw’ajajẹ aẹno kw’ajajẹ noo alọ ge hiyalọ igwu. Ọda no kaa chẹ l’ẹchi ọma le lum ọnye fieduu a alọ noo ge y’oklobia tọhaa alọ gee tiiyalọ abọ eko dooduma n’ẹchi ọma k’ọchẹ dooduma gaa alọ kwọch’ọmau alọ lọ bigẹchẹ lọọ bi gẹ ga achẹ ge baajẹ ge ge gw’eje ge lẹbẹ ge gw’eje ge lẹbẹ ege jije alọ gee yọọ owechi ẹnkponu noo olen k’oche dooduma n’echi oma ma kunu gaa Alọ ko kee aladi dudududu no yọ nya, ọda nalọ gaa yaa yọọ, ẹch’afulei alọ nyọ gaa lacho t’ubọlu higwu alọ dọọ kahinin alọ gaa yọọ ochoo ochoo ẹchi ọma k’ọchẹ anya nya. Alọ tino ya kaahinin kalọ kọọtu kole họọ alọ ga la acho tubọlu aya ei higwu, acho tubọlu a higwu ami eka cha fuleyi a ya bọọ aa. Elu bọọlu taa then chẹẹ alọ luwa kpo baaje alọ l’eje jelaa mbabọọ a l’egwa alọ tọmpa alọ no wao klobianu kpọọ a kaa gaa lọ higwu lọọ bi bẹchẹ. Eko dooduma alọ bi g’ẹga ẹgo jifoto, olifoto je ifoto je je je laaaaiii. Alọ gee chelọọ gee gbo ogee gbo kaa chọ lalọ ogee gbo ka oyibo, ogee gbo ka cho tubọlu. Ọdadooduma ọda doduma no họọ ọtu ekohimma oi gbo eka cho y’ukla bọ, then chee ọdin ko l’ifoto ọma je kpla ee, alọ gaa l’ifoto a kpo w’ẹche alọ no waoklobianu, alọ ko kee alọ le k’ubọọlu a ya ee alọ leki foto yaẹẹ, alọ nyọ gaa le kọọ agwa ota ya. Ikohimma alọ ge biọ nyọ nyọ gaa tagwa, alọ ge tagwa gbo gbo gbo gbo gbo gbo awa ei awa ẹpa awa ẹta. Le kalọ lagwa ta nẹ ẹjẹ ijalẹ lẹa alọ gaa chiche. Ega nalọ tagwa ọma alọ l’achẹ noi jeje laa higwu alọ dọọ kuwa koo lẹbẹ biwa alọ ge lẹbẹ gbo gbo gbo gbo gbo gbo gbo gbo gbo gbo gbo gbo gweje gbo gbo gbo gbo gbo gbo gbo gbo gbo jaa gbiko n’eje i jalọ alọ kwi yọlai kpogbo alọ kwiyọlai kpo gboo alọ lehei onmọọchinu alọ ko kee alọ lẹnya yaẹẹ alọ lẹkacho tubọlu maẹẹ alọ lẹkacho tagwa maẹẹ ọdi ọhanẹ alọ ko kee alọ gee hija lọọ alọ gee hija lọọ alọ gaa l’acho hija kpo acho gwije acho jije mẹml’achẹ ẹyẹyẹi chẹ alọ luwa higwu chẹẹ uwa ge gaa jije ege jije ge jije ge chẹlọtu ge họọ ge jije alọ jije gbo gbo gbo gbo gbo gbo gbo gbo alọ kaa ge jọọ ọcho ọcha fulei ml’ọcho jije ọchọmpa ml’ọchojije alọ le tutu tutu, ọda ya nun ge ka kahinin alọ ọdin kalọ ẹchei chẹẹ alọ leko chei ya ichẹ alọ gboo tutu ke k’ọchọhaa yebọọa aman kalọ ge yọọ kọtu ko huọ jaa ẹgẹ nọtu chiko họọchẹ aa ẹchiọma ọma ẹchi dodu a lẹbẹ kanu an maa alọ yei jije alọ gei gwije alọ gee tubọọlu alọ gee nyọ gaa tagwa alọ gee tin’achẹnya ee aba l’ọnya ẹmma ẹchi ọma lẹya bọọ nalọ ge kpọnya ekohimmaa Ekohimma lẹyaa ad’oklobia kahinin ko wa mẹẹn mọọ dẹẹ gẹnya naa ge ya eko ẹgẹnyaan m’ọdẹẹ ẹgẹ nya nọọ ohọi p’ọchẹnya nya ọtuan so ikọma no ga ẹẹ alọ ge biọ ge le kpọnya, alọ ge biọ ge le h’achẹ igwu and ọha kunu kpọ adin kalọ loodundodee mbanya kpoya olẹchi amomẹ koo gweeye kọ ọchẹ ọma ka kọchẹ omaọma ẹchi ọma nalọ ge haoklobia kalọ igwu nalọ ge hachẹ no ẹnalọ ml’adalọ aọmaapẹnalọ aọmaapadalọ aoklobia kalọ aọnchẹnya kalọ alọ luwa higwu dudududu wai kpo tọha then chẹẹ alọ leje la klẹchẹ alẹ l’odre yaa l’odre ọmaa achẹ noi waa anu nuwa ge le a, achẹ noi gweje a anu nuwa ge gwaa then chẹẹ alọ ke lacho gwije meml’acho jije alọ luwa biwa duu le ke ga ekọma ẹẹẹ ege jije higbọdin ko deen baa ọchẹ yoi yọọ ẹẹ ẹchiọma ọmaa ọdin kun biyoi edegọma n yọi yọọ ẹẹ ọtu hum nẹhi because echiọma ne mum maa echiọma n ke tine kahinii koo w’ẹchi ogweye kum fieduu. Ọdiyaẹ nun ge tino yodeenya lẹya? Ẹi kunu ka kahinin eko ne mum maa n wọi pẹnẹnchẹ njọda dooduman ntiim abọ glan so echo gweeye ọma pii pii pii abun ku je ku jikpọche no yọ nya Nge tino lọya kọtu ko hum ntino biije ọdin kun biije ngee nm’ẹbugu ngee nm’ẹbẹẹna ngee nm’ẹbẹẹwu nkaa kee lẹbeenyi. Ekohimma lẹya elebeenyi he ekohimma leya elẹbugu a pa ekohimma leya elẹbẹẹna pa elọọ yu soya then chẹẹ achẹ no baabọọ a ge le alọ ge leje ẹyẹyẹi alo ge leje olọnye alọ ge leje ohọno alọ ge lej’ali alọ ge leje dooduma no gee huọtu na gee wabọọ a. ọda oya no ge hum ọtu kun lọ ya lẹyaa ihigbọdin k’ẹchi ọma ne mum ma ntino le gbeede k’ọwọicho no yicho ml’ẹchẹ a ko je kahinin ọchẹ a nun yaa ẹchi nya nun yọọ a le họọ ọtu gla so alọ ge gbeede gee gwije alọ gee gwuba alọ gee jije then ọchẹ no ge yale aa alọ ge lije kwajẹ alọ lije kwajẹ ekohimma lẹya tasan igwo, tasan <hesitation> ofu tasan ofu ch’igwo chẹẹ ọchẹ no yalẹaa alọ ge jọọ ije ọma lọọ. Ọha no kaa chẹ lọọ lum ọnye fieduu a, olẹ bẹn kalọ ge biyọ le tigẹyaa nmigẹya alọ no oklobia oklobia oklobia a alọ lẹbẹn k’ahapaa, abaalọ lẹbẹn k’ahapaa ekodooduma nẹchi ọma kọchẹ dooduma lẹyaa alọ ge labọ tiiyalọ ọtu Ẹna lọ ka kalọ da lọnyọọ nyẹ ẹyẹẹyẹ a owu tasan ofu ofu ọcha fulei u tasan ofu, ọchọpa ọchẹpa u tasan ofu ọchẹta u tasan ofu ọchẹnẹ u tasan ofu ọchẹhọ, ọchẹhili, ọchahapa then chẹẹ owu tasan ofu ẹhili ch’igwo. Tasan ofu ẹhili ch’igwo no yọ nya chẹẹ anu nalọ ge bi anu nalọ nyọ gaa le h’ache igwu, acho jije igwu anu mẹml’ije ọmaa nalọ ge daa yọ bọọ a an then chẹẹ awọ n’ooklobia man ọdin k’oklobia ọma awọ mẹmlanu hiaa ọtu fieduu a ọna lọ da u tasan ofu ofu ọma w’ije nọọ nyọọ nyẹ ge da but ọma akwẹji abọn. Alọ kai labọ tii yalọ ọtu ẹgẹ na tine koo lọhi lẹyea alije ọha aije kwọọ kpọ then chẹẹ ije a gaa lai ẹẹ ọda ẹyẹyẹi nun chọchi mbaa ama kahinin oga lọnọ t’ọchọma gẹn. higb’ẹẹgẹnẹ no yọ nya ọdin k’alọ ẹchioma kalọ ooka kum nẹgẹ nam mẹmla oklobiam ge yọọ a oge chẹ lọọ le lum ọnye nẹnẹnẹnẹhi higbọdin ku ẹchi ọma ga ẹẹ ẹchi alọ gbeede agaa l’unwal’ọdadooduma gẹn alọọ kaa gee leko taajẹ higbu uklọ nalọ ge yaa alọ ge miẹ ga nm’ẹguklo duu then chẹẹ alọ miẹga nm’ẹguklọ ọmaa k’ẹẹchi ọma then chẹẹ alọ dọọ kahinin alọ gaa nyọ gaa mo klobialọ no gaa yọi y’ẹẹchoo ma kunu a ẹgẹ noo odee a keyi lẹya Ọwọicho kei taalọ abọaa eko dooduma n’ẹchi ọma leyaa achẹ mbabọọ a ẹga nei y’uklọ mẹml’ẹganebaa alọ ge ege miẹga nmaabọọ alọ ge wai ba tọha alọ ge gweeye alọ ge lẹbẹ alọ ge jije alọ ge gweje alọ ge y’ọdadooduma no ge chẹ lọtu họọ chọma ekohimma ẹhẹn ọda no kaa chẹ lọọ lọhi fieduu a ẹchi ọma n’achẹ ge lodee k’ifa wai yuwọ ẹhi a ekohimma achẹ ge luwe giọ ekohimma achẹi l’ablakpa giọ ekohimma achẹ ge l’ikaki giọ, ekohimma achẹ ge l’eko tabọ giọ ekohimma achẹ ge l’agbootọkọ giọ ekohimma ọda ẹyẹyẹi ọmu owikpo nẹẹ, ikake owikpo ẹhajẹ nẹ ọdo pl’ahọ nẹẹ agbootọọko nẹẹ an enoo ya ikọma no hum ọtu fieduu a oklobiam eyi nun kpeyi che m maa anu ogaa jọ do kwinya yum ẹhi a ikpikpli alọ họọ k’ikpikpli. Ọdokwinya ei owai je yum ẹhi ẹchiọmaa ochẹ lọtu hum so eko dooduma n’ẹchiọma kum yọi wa lẹyaa boo a ọtu hum. Ohigbọdia nọtu hum ma ọtu hum kahinii nl’eyoche Kum m’odee nm’ẹgaoklobiam an ọwọicho no ke ge tum abọ duu a owẹ kun ge miẹ ofoofunun eko neko kuwa iya duu a ami abọm nkaa ge dije duu nl’ije daa ọdin k’ọwọicho oko w’ablakpa o oko w’ọdadooduma o nge nyọ gaa miẹ ge jọọ ge bi gl’uwa ẹnun yọi gbeloo ya l’oklobiam ichilọ nyọi k’oklobiam no yọi wa no yọnya ọda nun gbẹlo yalọọ abaababọinu a ntino lọọ ọdoo gw’ẹnkpọ noi chẹ l’enkpo hilandọ ọma nọọtu kum yọi dum kum le la lọọa an oke oke w’ọma foofunun olin kun lije ma fiọmaa nkaa ge lọọ ọdoo <hesitation> ọdo gbuwe ọdoo gbuwe becu ohigbọdin kahinii ikohimma liya ọdo wiye no ge wiye w’ẹchẹ a oge lum ọnye dudun ma ntino l’ọdoo gbuuwe la glọọ ko be gbuuwe kunu duu then chẹẹ oi bẹchẹ oi bẹchẹ pee. Ii ẹchi ọmaa ọdan ya no hum ọtu fieduu a ẹchiomọọche ọma higbu kẹhi nalọ ge yiyalọ a mẹmlẹ gẹ nalọ kaa ge gweeye lẹya okai chẹ lọọtu hum ọdan yaa n’ẹchi ọma kum ọma gel um ọnyẹ a yọbọọ a